வளமான வரலாறு மற்றும் கலாச்சார முக்கியத்துவத்தைக் கொண்ட இந்தியாவில் முடி பின்னல் என்பது ஒரு பொதுவான நடைமுறையாகும். இந்தியாவில் பல பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகள் பல்வேறு காரணங்களுக்காக தலைமுடியை பின்னுகிறார்கள், அவற்றுள். பாரம்பரியம் சடை முடி பல நூற்றாண்டுகளாக இந்தியாவில் பெண்களுக்கு ஒரு பாரம்பரிய சிகை அலங்காரமாக இருந்து வருகிறது. இது பெரும்பாலும் பெண்மை மற்றும் அழகின் அடையாளமாகக் காணப்படுகிறது. நடைமுறை நீண்ட முடியை சுத்தமாகவும் நேர்த்தியாகவும் வைத்திருக்க ஜடை ஒரு வசதியான வழியாகும், குறிப்பாக வெப்பமான மற்றும். ஈரப்பதமான காலநிலையில்.கலாச்சார முக்கியத்துவம்: சில வகையான ஜடைகள் இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் குறிப்பிட்ட கலாச்சார அல்லத மத முக்கியத்துவத்தைக் கொண்டிருக்கலாம்.